نلوج على نقاط الضعف في الفضائيين ونحاول نتواصل معاهم، نعرف شني النيه متاعهم بالضبط، وشنوا يحبو من الأرض، إذا كانو باش <hesitation> يحاولو يفسدوها ولا يعملو الحرب ولا يعملو حاجات خايبه في الناس، أنا نوقفلهم نتصدالهم، ما نخليهمش <hesitation> يدمرو العالم ولا يدمرو بلادي، نحاول أني نستخدم القوايا الخارقة في <hesitation> إنقاذ العالم وإنقاذ بلادي من الشر.